كيف نديروا كيكة بسيطة في الحوش؟ أول شي ناخدوا الدحي والسكر والفانيليا ونخفقهم مع بعضهم لحد ما لحد ما يبدو رغوة بعدين نضيفوا عليهم طاسة حليب أو مقدار الحليب اللي بتضيفه، ونحركه وبعدين نضيفوا عليهم دقيق مغربل مع بيكنج باودر ونحطه في طاجين ونحطوهم بعدين في الكوشة اللي على درجة حرارة مئة وثمانين لمدة ثلاثين إلى أربعين دقيقة.